अपना दुश्मनके आगे अपना शरिर ओहके जोरति फुलैना मछ्छी फे रहतियाँ । जेहका नाउँ फाफर फिस हइ । यी हम्मर याहाँ ते यी मछ्छी जेदा नाइ रहतियाँ मुल समुन्द्र घइन मिलतियाँ । यी मछ्छी अपन दुश्मन भरिनति बचेक तहिन अपन शरिर जोडसे फुलैतियाँ ता की एन शत्रु एन देखके बडा हइ कहिके खाबे न आउ एन मारे न कहिके । अइस्तहिं एने अपन शरिरमे हवा भरेकमारे फे अपन जोरति शरिर फुलैना काम करतियाँ ।